Juma kuni haqida o’ylaydigan bo’lsam, hayolimga judayam <hesitation> yaxshi narsalar keladi. <hesitation> Misol uchun, har hil diniy marosimlar. Chunki bizda, dinimizda <hesitation> muqaddas kitobimiz <hesitation> yerga tushirilgan kun juma kuni hisoblanadi. Shuning uchun har juma bizda bayramdek o’tadi.